L'annu dumila e dicissetti mi fa vèniri in menti l'annu quannu studiai tantu pi nsignàrimi la lingua nglisi pi poi iri in Irlanda pi tri misi a continuari a studiari e viaggiari in tutta l’Irlanda. Lu dumila e dicissetti mi fa pinsari a lu sacrificiu ca si fa prima d'aviri na cosa ca si disìa tantu.